To oza neneshi noya ma ikpeye kasusu ome oya doka hini, ikikwikyo tu neneshi otu mene, ogyo gbo tu mene asuse ya moba, ny kini asha vase wa kai otu kanu ma lemoji, nyya yimu kodo kahila an eh-ogbotu neneshi owo yineneshi la oya ta se ogbogba ogbe gidigidi kpase lo anano wa kakanu la ama kino yama nilo, asuse oya zowo jije lo, ame nkino gbori ko gbotu me me owine ko bia bia asuse, ase gyo mu iyumu kodakanu ya yo kano gyo gbo ogbo gbo ko mo dokaholo, oya kada sha hoho mo tu kanu ma shoshi, obigaga dokani oya piominyo oleho, otu kanu ma owotu neneshi la ogbo ogbo gidigidi kpa shishe lo, owine ko ko tume ne la, okuma gyo dokahi oya pio minyo ikpa kyo ko le ho neneshi ala ba be ko neneshi ama kini odewine ko tu labi, na mani ango ko gebeho ma oya lono, owino ko tulabi ango ko gebeho ma oya lono owino ko beba ango ko gebeho ma oya lono, ame ogyo woyinonya no yese okwi yiyo. Aga ya gyo kpo sepa ase talo, ese no kwo no gyo mo, oya gyo kpawo hagya kpanu, oya miyawu ho na yeni ba ama kini ogyo gebeni owihi, ogebeni ikiyo ogebeni ineme, oya wu wa ya, ango yalono ko pio pia, ama ashe ma kwomi kotu hi no gbo ni. Ongo yayo shihi ojije lalo ivi gbogbo ishinye okunu ho na yeye, ishinye okunu ho nayela neshi kokoka, ama she mani ela ko kunu shishlo, ana ngo oni ta pini oya suwesa la, molo yaga okunu gbosha moyaga iyi yama, to ongo oye gyo webe ho oya mo gyo yi ma ni wa, oyasasesa gagara ogboku gagara, ama kini ogyo wa suse neneshi, gbotu mene kpa suse, owine kasuse ko yagya kpa suse neshi ela ko kunuho na shoshi, ishinye asuse hano gbera ko dokaholo, oyari koweni ase ga doka, shini ona woyenehi, ka anu ma na wu dubu kaha na be dubu ni, ama kino do wine ko kunu wine, wine kese ko sase, wine kowi oyalono dawo, so boda ka oza na mi gya kamo tu kaha nya, nogyo yame nawa suse neneshi ni gbotu mene kpanoho. Ozaho na woza kananoho, bawe ozama woza koselabo ali, otuho nashoshi kpa nanoho, kwomi koza noya hoho tase lekeke na suse gyo wa kano pio wi owo za kefu lalo, owuso kiya dawo ola mi no ki yara ni ni okiya rani ama ashe ma gyo ya otulabi na ba kani onapa, ana suse ba yoshi ko gebeho ni oma, ashe ma gyo yozarora no hola, no gyo mo yawa na mo olekobenia, kano zarora ya yola amo garana yola, otu neneshi lalo, ama kini ogyo gbotu mene kwo gbotu neneshi kwoza ya titi na suse wa wa tawo wa shalaha, owuso, kiyada ko wiki ama kino gyo biwa kowaha ovi lebe kwo kuma asuse goleho owobi kozarora alamo ni, asuse maba moba oya lono dawo shini ana gebeho, amo wine kasuse kano yogo asuse ya kawo gobe kpotu neneshi ho ni ogbo, amo gbotu neneshi lalo har oyo ku ko we asuse yafeyiho ya gebe kaseni vi fu kogo ya gagebehi To otu kanoni shoshi oma kakoho shoghelo saboda oya ni ya yimu kokada ba ananama kpoko nyaku ni otu nene shi oya gya khasuse shoshi ko ya gyakpa suse kwomi koza no ya titi oyene ho wa odanu kwomi koza no yaya oyi gya owino yeye kpa suse, owine ko riyi da suse ama ya gbiyi asuse ya yoshi ko gebeho saboda ka wine ko yeye wine ko gwabo dananoho owuso ki ya dawo oalamu no gya loni ama wino ko gbiyi wine ko yeyelo ango ma ba yo shi ma ko gebe ho, amo yeye ishi nye na mani oma asuse kano yebebe nye asuse yasha ba, so lamu gbayayi anami gya mo yagya ka suse shoshi ko ya noma otu kasuse neneshi shoshi ko yoya noma owuso na tahabo.